يوميًا أحاول أشرب حوالي لترين من الماي، يعني أسبوعيًا بيكون خلي نحسب يكون أربعة عشر لتر وفي أحيان يكون أجل، لأني ما أجدر أوصل لإثنين لتر من الماي يوميًا، وممكن يكون عشرة لتر أسبوعيًا بهذا المجدار.